Noihki ompa nokalihtik ompa motemaka chile de cera, inon kualtzin momati, mochiwa melahka iwan inon melahka techpaktia sekikuas, sekiteteki iwan sekitliwatza ika ika xonakatl ihtik aceite sekitliwatza iwan iwan sekiwalmola ihktik tekaxitl iwan sekitzoyonia, inon melahka techpaktia sekikuas, inon melahka welik, iwan noihki motemaka <hesitation> chile verde, non la sekitooka noihki motemaka inon, igual melahka tech paktia sekichiwa ika totoltetl sekitzoyonia, o iwan seki sekinelowa sekitzin tomatl, san ken tehwan techonpaktis sekonchiwa. Noihki nechpaktia tomatl sekixka tliko iwan sekichiwas se, sekichiwa chilmol, iwan, iwan seki chili sekonmola tlen chile verde inon melahka welik ihtik tekaxitl sekimola, o tla tiknekis tikontzoyonis seki nakatl kachi welik ihkon sekonmola ihtik tekaxitl iwan sekikuapilia nes keh okachi welik amo amo ken itech licuadora sekitisi, okachi welik ihkuak ixko metlatl o ihtik tekaxitl sekimola. Nikan tehwan melahka techpaktia sekikuas nochi se tlakuas nochi tlakokok, iwan sek- iwan nikan techpaktia sekinkuas picaditas, sekikintlahtlani nochi ika iswatomatl, nochi xoxowik, o ika chile verde kintlahtlanih picaditas, okseki okseki kinpaktia <> duda ika tomatl iwan ma kipia chile serrano, tos inon okse tlamantli okachi igual noihki wleik melahka. Iwan okseki koninpaktia ma nelito tomatl iwan chile verde, tos inon para picaditas sekinchiwa, okseki tlen techpaktia okachi kokok, techpaktia ika salsa macha, tlen chile serrano seki sekitliwatza ika acaite iwan satepa sekimola sekontlalilia sekitzin ajo, inon no melahka welik inon salsita, tonses nikan techpaktia miak tlakokok se tlakuas, iwan tlatlamantli sekichiwa salsas.